צו איינפאקן א- א מתנה, דארף מען ארויפלייגן די מתנה אויף די פייפער, און, <hesitation> מ'דארף מאכן זיכער אז מ'בייגט עס איין פון ביידע זייטן ווען מ'מאכט דאס צו, אז, ס'זאל נישט- אז ס'זאל זיין א באקס און ס'זאל נישט זיך ארויסשטעקן קיין שטיקלעך